Waaw jën yi naka lañuy naka lañuy <noise> use seen mbagg yi jën yi seen mbagg yi yooyu la gaa yi di use comme yooyu la gaa yi di jëfandikoo si bir ndox mi pour ut lu gaa yi di lekk. Mbagg yooyu noonu lañuy noonu la leen mën a yóbbu fu place fu mu mun ti dem mbagg yooyu ñoo lee dee yóbbu. Mbagg yooyu su amut du ñu mun a faj du ñu mun a uti du ñu mun a dem fu gaa yi bugg a dem te duñ mun a uti duñ mun a ut lekka mbagg yooyu la gaa yi di jëfandikoo si biir ndox bi.